Ninko, pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj nápёloŋ, kёwas nápёloŋ, untáajá nápёloole, untáajá nápёloole, kёtёb, nákёwáanţ, kёbáakёr, kañan, nápáaj nápёloŋ, kёwas nápёloŋ, untáajá ná.